Fina-tawa ɗum leydi Chile, ɗon huunde ko ɓe mbiyata, ɗon concept ko ɓe mbiyata huwo, huwooso, kannjum ɓe mbiyata Chilian Cowboy.